Ni ndutaga wira wa makanika guka nanyuki nanikuo nyonga wiira uyu wakwa nyonaga ukandeithia naniototeithagia muno na family yakwa, na gitumi kia nyende wira uyu nigukorwa atay ndarigagwo mono atay nikigitumaga Cuma ici igiengariyaani riringari irathii na varavara, atay kathia na yagiathana uria ituragwo niendaga komenya oguo muno, na ngikoro familiainay yakwa ando monthe nimaininjia kwambia uria munini kwmabia uria Munene nginya uria munini ugakora nimainjinia ma indotofauti riu nie ngigia na wendi wa komenya ngari ituragwo atia, vau nivo riu ndaonjira kumara ndarikia highskulu njianjia kumara kou towni iyo ya embu ngianjia guikaraga na ando marathondeka tonduthi, ngimenya uria tunduthi turanyitanithio ngiwenda uguo ngicoka ngiikora by. Goodluck tukangira muciari wakwa ndirenda kuthomora wira wa makanika ngisaria sukuru, ngithamera wira wa makanika, ndarakia wira ngiona ma internshipu, ndauna internshipu ngingara kamboninay tofauti tofauti ndutata wira kamboni inya kuma ndarakia sukuru mwaka wa twenty aay mwaka wa ngiri igiri na ikumi na inyanya vau nivo ndarikirie sukuru ngimenya kothondeka ngari, ndakakia komenya ngaingara kondo guitagwo ngrogoni, ngirutaruta na ngogoni, ngigia mwalimo ongay alahia ohoro wa experience wira oyo ti mohotho uria ndesiregi ngithoma ndesiragia uria twato mithagio uguo niguo ukatukore grogoni ngikora tiguo, nginyitana na mwalimu mwalimu akiajia kuhudithia one two nie ndajirie na kuretwo wira wa kuhorwo wira wa kwohora magoro mangari, ngari io koguo ngoya njeki, gatega ngari kunyita thufana ooh kahora oguo ngingangana ngingangana ngimenya kuthondeka tamberi oguo. Tukirikana na mwalimu ucio tondu ambirite mbikare vau kindu mieli ithatu tukirikania ngithie kwi mwalimu wingi nake mwalimu ucio akiona ni mundu muugi ati nidira nyida maundu haraka akinyitania na kampuni ya mbele yeetagwa Thirteen Kings kou nikuo nathire nina experience ya kindu mieli ta itandatu makiona maratothi makwa na makima ka interview kanini gakingia kanini no nagiagwa ni kwaga kumenja utumiri wa thubana no ngingagana viu, wira uao ndavetwe wa interview wari kuruda difu ngarini ino ya kunyitithania system ya gear na maguru mathutha ivote gutuma vinga vurea na ivote kusendia motion ta to horizontal motion nio itagwa ditu niyo itagwo difu ngingangana nayo ikiuma ngira mwathani ni thengiu ninavota kumeruta ngivituka interview. Riu ucio wari mwaka wa ngiri igiri na ikumi na kenda <hesitation> nging’ang’ana na wira ucio tukiingira ngiambiriria kwona challenge yaani mathina mengi ndieciririe tondu wana kuthondeka ngari ta kawira karothu, ti kawira karothu nanginya ungiruthira akili ciaku wega na ugatiga kaundu kau ureka niwageka na woigiririku yaani na uma yaani ti gwika kaundu wa rata wike atii nonginya wike na ucokere niguo indo icii ngari ungiaga gucicokera kana kurora uria weka wikoraga niwongerera thiina ngariri muno ugakka indo icii urekera ngariri tauru niwarewa ngari uthondeke nduramenya thiina riu ngari nigetha uthondeke varia mundu anjagia ni ukamba ukamiga wega vandu safe vandu itangi. Kana ngari ii mathina mengi noukorwe niwaruta kuguru ukorwe ndwimusetu jet wega wone ona noikugwire ikunange kana nginya ikurage, riu wega niati wareterwo ngari umiake, ukamiga vandu wega, vanduflati ratari na. <hesitation> Tatiri mohotho, ati nwahore ngari io jeki ingire tirina igwe nwanginya ogaseta ngari io wega ukamiga wega ukamiga wega. ukarora magoro wega magoro magakorwo nimeigu wega etagwo safety precaution orarora safety precaution siaku, nondo ngari toyo tu ya gotura kwina ngari sianga irenda onawe asiture irendeka ositere, na ninginya ogakorwo na safety nikioriria warija ngari io otari wagia onarinjuri imwe oguo ni ati safety no nginya omirore wega alafu vando varia otoi wega wagirirwe okoria tando warega koria na safety yugate uria varia na ndokaoperati na kindo otoi kovothora nikio ndirauga varia safety nwanginya ukurwe nayo, umirore wega, kumania na vau uguo ukarora ngari thin kindo kiambere oguo ngari yoka oguo okana mathina aria okoigua mwene ngari akwira, nwa akwire ngari yake ithiete na varavara oguo niirathie ikithimaga kana rangay nwaakwire ngari yakwa ikithie na varavara ogue athie kuovertaki aniiragia kuinaina varavara itirathia straighti. Nakwire mathina na mangay ma macini inoigwitwo ngari, riu ngari riria wareterwo nanginya ukamba ukathikarariamwene aoria arakawira uria ngari yake ira irekara riria aramivothira riu mathana mangay niukoraga, mwene ngari nwa a kwire thana ukorwe ndoanyita thiina ucio uria arouga, riu vau nirivakinya vando ukamwira tuingare ukamokua na ngari ioukathie onawe ukimithikagiriria, ringi nwa akwire itiri hinya, vinya wa ngari nwa ore tondo ni maondo mengay kothiranwaokori rangay boring siayo ninthiru irathe inyitate magoru riu itiragerera free motioni ya kuthii na vara wega riingi nwaokore system sia maguta nimbigakanu maguta magioka gukinya ingininay matirakinya maria magaraire nwa okore rangay ngari injiniyayo ninthiru indo siatagwo pistoni ringi, riu irathie ikigoga ugakora itire power iria ya gucina maguta aria maroka injininay nwa okore thina ongay wa kwoga ngari vinya, okore ngia yay o mara iraci nithiru na ndoramenya, kaguo kuringana uria othome kuthikararia mathana ma ngari, vau nivo vaukagirira vandu. Mokathia kando gigeitwa raandi testi, mukathie roadi testi ukathikararia ngari ya customer ukamiigua wega nikio riu mwasoka koria morami thandekera, mmh ukathie ndirecti omenyete thiina ni ndui riiu challengei iikuo nyingay tandondungiruta wira wa kindu gitagwo gwiciraria, ati aah io niyaa vinya oooh koguo nwa okorwe nikay nitopistoni atay okathie ukutokaire pistoni atay kurutania pitini asa, nwanginya ukathiraria ngari iyo na ugeciria kairi na kairi na kairi riingi nandu the moment iria ngari iria akorwe wavironga varia ratarii mwene ngari niakoiguo uriu tondo ucio ni wiira ungay excess, uri yendaga ukathikararia ngari ya customer wega ukamenya thina niuriku ukarutania varia vari na thana okavora okavora riu ray maondo mangay macia mondo avitukagira na ugakora ngari ino mwamorutanie ngari inovaria ugate venathano okare thana ucio ni thina mwingi muno, ukera mwene mugaconsulti na mwene mugaconsulti na mwene before wanjitie karutania Zaidi okamwira kana okamenya ari na avuti wa kugora spare siingay nwa okore customer. Ta riu Ugakora mundu niwakuletera ngari na uvoti wa kugura spare ndena mbesa cia wee muruti wa wira na ringi nwa urutanie ngari ugakora mathina maria menayo ugakora system ya engine ira endeka ingi ugakura mara injini nwa irutwe itware na Nairobi igikwe kindu gitagwa repolling kana kindu gitagwo kuongelelewa silivu riu ugakora mathina macio ugakura mwene ndari na mbesa cia kwigana niwona koguo utari connection kondu ta kuo nairovi ringi customer niuvitukagira maundu mengi na mbesa cia gukuliva na mulive indo icio ithire, riu challenge io ingi ni challenge ta iria customer arendete na uria customer umurutagira wina ugakona ringi customer nimagukora wirari customer ta athatu arenda umwikire uyu arenda umwikire na uyu wingi niarenda na ndereda ithandokwe ni mundu wingi marenda ithondokwe niwe ugakura challenge ta io niratuma wigue kwongo giasamuka. Ukarigwa nginya niweka atia, ugakora nginya customer arakwira nia gucoka week ino wiki ino ugakora niathirie ngari yo thokira vara vara ringi na niwona na ndungi mweterera tondu nwaokorwe arai na maundu mangi agwikaga, riu ugakora challenge io. na ngari iyo iraukite ngarangi gwakwa ringi niathukira ringi vara varari, ikabidi ume garage uria uku me rescue yoke garage. umenye uria iguka garage ugakora mathina marathie makiongerereka kumana mwihoko ati niakuthie wirari na icoke garage yoke ithondekwe ugakora niwatigo wira garage na aria watiga customer maku matira menda nundu matire na witikio nao ugakora wi occupied muno ugakora nginya kivwai niagiakinya na njuri na mbia nwa we tu arendekana ino wavutia vanini ina vanini. Uronia customer atii ndiiri onawe nondiragushughulikira ooh kavora ooh kavora ona uria ungi no ndiramushughulikira ooh kavora oooh kavora. Riu challenge ta cio niitumaga tariu twone mauru, muno, ugakora tariu ndwi mbeca tondu wira uyu ndunarikia, uria ndunarikia, ungi niuretwa bado wathii waokora ugakora ni wira wingi Munene muno so ukamba ugautiga ugauka ve uyu, kamwewa urikie uyu ucio muthenya ugakorwo <hesitation> niwathira na customer niwici ndongitia mbeca wira wi nuthu, nwanginya weterere urikue nigetha customer murote kwaria nake akurire mbeca iria ukwenda. Riu niukoraga nwarikiria customer ngari na ekagira igakorwo maundu me sawa no ugakora akuve mbeca nuthu, icio ingi ndenakurikiria na ugakora mwena uria ungi nawe nondu wa mathina ma gwaku ukwendaga mbeca kiwango Fulani, ugakora riu wona itinakinya no customer ni waku na niugakunengera. Mathina mangi ni ukoraga gwi customer marutaga wira na ngari wira wa biashara, ugakoraga ringi ngari ino niuthiria kumirecover ringi kundu ta meru umirete garage ugakora ringi customer ndena mbeca cia kurira ki recovery no niarenda umutethie uria ngari igukinya garage riu. Ugekora ringi nwanginya ungaysokaniriria kiweu umenye uria customer oyo ukomotethia ngari yake ikinye lau vandu ta vao ni varia okoraga niwatonya movukori waku wekoru niwathia wakombora ngari ta ya murata waku nikio uthie ugusie arie avote gukinya garage, lau ugekoraga rangay customer wathie kumotarara ranga ta mbeca icio cia kugusia io yake ugakora niararira muno ati mbeca icio wamwitia ni nyigay na ngari bado itirarikia gwaku riu ukamwira ke twambe turive recovery tutigwe nawe tukaria nawe o kavora, mathina mangay ni maria ukoraga nwawitirwe ngari mbare kundo kurio urotarwo ngari ugakora nikurire ni kundo ndorori kondo nginya ugakora wira ni murito muno ta maondo maria ngukwira ma safety precaution, kwirora kiweu, ngari ano ugekora varia akwamaire irari ikwate na murigo kondo ndorori makigoria kamaruta igacina kirasi nav aria ndoroinay iray guti ngari ingika kumiruta vandu variku vau, na momiakireye yenyewe irute na ngari ingirota kugusia lau maondo ta asio na motokoragwo twi namo kithakare. Ona ngari wamikora nagokoogu kithara kondo ta goko oguo kitakari kondo ta kukumagainya kondo gwitagwa nalonalo kondo kou nginya security yakao niuremakira muno, tundu rangay nwawikore wira uyo uraoruta utuko, na nwonginya ndacomiti tondo nidireda customer uyu nikio onani nguri maondo mangay ni mugiaka ngari ilia uguca urokora mwinamondo ta ovete wira ogakoraga mwakinya hau aga varia ngari io iri ndirona ta igamiakara kau riu tume uria ikumara ukaigeria kumure passioni yaani kumwonyerera vnya ukamwira ngari io twagirirwo tume vau riu ugakora nwanginya tungangana, na nwonginya wararie mwenzako wega ndagakirakare tondo wira moraorutara ni vando vachafu, ranga na now mugoka mwarikia kuruta wira uyo ugakora mukithia kwira customer besha iria mukwenda, ogakora nake customer akauga iria ndanashio na ishi rangay ogokora rau irabidi or mondo oria mogggotethanagia nake we utigue oguo is ni part sia challenge ilia mbatokagira guku rangay mwovore ngari ranga mwenye ngari niakomenye kwna mathana maingay na egokate na thana uyu Akoro thina yauka naguo. tukithie gukinya varia thina icio uri. tugacemania na thina ungi. Ta examole ni ta ati. ukinjiraga ngari yaku nitarira kindu. gitagwa coin bearing. Icio ikoragwa kuria ugwo pistorini nicio initithanagia motion ya clung shaft na piston. <hesitation> Corn arm varia ithiorurukagira ve bearing ikaragua vo. Ukajira hii ina kelele. Ngiuka gukinyira bearing ici. ngakora ringi <hesitation> mwena uria wa cylinder head. gasket inalesinite mwera umwe. Riu nwona customer <hesitation> egukite ena thing wa mwena umwe. agakora mwena ucio umue vena thina ungi kando. Riu ukona ukamba umu- solve re uyu uyu wake alafu umu- solve re uria wingi wacemania naguo nikio ngari ikoragwa ii njega tondu. Viu. ndwagiriwe umicokie tondu the more wamicokia the more wangerera ngari thina una yukaga igacamika ika over heat. Riu mathira tamau nimo tucemanagia namo wirari. Riu kaundu kengi karia gatumire nyende wira uyu wakwa muno ni atiiee <hesitation> Injini ici the moment waciova uguo nuuga wacemania na macustomer mengi. the more maundu maku marauka magirite. The more ndina customer ikumi. the more ndina cudtomer ikumi na ithano. the more maundu makwa maukite magirite. Challenge ingi na tucemaragia nayo. ni ati naukorwo ureteirwe wira ukorwe ndwina thuvana cia kuruta wira ucio ii. Kama ringi wira taucio mbugaga wa <hesitation> kithakari no wikore kuu kithakari na ringi uthieta kilomita kindu ta fifty. wikore thina uria urathieta kurora nduri na spana cia guo. Riu ugekora ta ringi muravuthira short cut- i cia kuruta ngari iyo yume githaka ikinye tauni. Alafu ringi ugakora technology ino nju turatwarana nayo ugakora kwina some parts cia ngari ciongereirwo utena umenyo nacio. Noo ugacoka ukang’ang’ana kiweu ugakora niuramenya uria cirutaga wira. Kaundu kenmgi purpose i ya kaundu kengi karia nyendeire wira uyu ni ati ningoraga niundethetie muno mucii. Mucii gwito twi mbratha atatu na monthe me sukuru, lay ugekoraga muciari noaremererwa ni maondo, ooh niarenda oyo ooh niarenda ogekora nademotethiria na maondo monthe makathii tondo varia tukinyate na muciari ni wira uyu wakwauturutate mbari na ngekora ndamotethetie muno, na ve maondo mengay ta ma masukuru kothomithiathia bratha yakwa kumutangikira ta indo iria arenda sukuru, mavothar make nab ado ugekora nginya muciari niarateithokara vo tondo wira oyo wakwa ni utetethetie na maondo kadhi ondo wa mbere nindikuraga ndimwanju kurathia ngoko, tureraga na muciari wakwa, varia va kinyarara ati ni irenda ndawa ndikoraga mbeca isi ndiragia wiraina oyo wakwa niradeithia gukorwa ati wira inay oyo wakwa kuraithia ngoko niurathia na mbele utarikorogoma rangay niukoraga ngoko isi niwerwa wendie kondo ta ngira wikoraga rangay nduri na. Transportatio yaani fare ugakora tondu wa wira uyu waku ni urathie ukaruma kigina kinini kia mbesa ugaoka ukaliva transportatio ino indo ciaku igakinya na ukona mbesa riu nikio mende wira uyu nambiririe na nguku twenty vau nivo riu namenyire nguku nwa gutethie tondu nguku ino twenty cia vuthagira irio naki naki ugakorwa ti vuria nari wiro uyu nguragwa ningia rikirie tene tondu kwina challenge yaguo na ni challenge ntito muno riu ugakora kindu kiretwa wendi wa wira uyu wakwe ni ati ni ndireda kindu kiria ningienda maishari makwa niakuraga nginya through customer mama maku kwi na akia mekarite wega mena ngari cia vinya viu yaani ugakora nginyo riria to wira uria uramarulura nwa ugie challenge ingi maishari maku ugakora niurakora mondu tusio niakurere mbesa na watethia nasio koguo wira uyu wakwa nutumite menyane na andu mengi muno. Namenya maondo mongay through customers makwa, customer nwaoke akwire ena muvango arinjia wa wira flani na wira ocio onganyita, nwa atithore ondo mondo through mathanaina make, alafu vandu varia vangay niatay wira oyo kiria gitomanga gigue ndiranoga niguo niaty through gwaka ngari icio oguo ningiaga wa ngari ino angay iroka kuma bado through, gwaka ngari ano niikuveaga ogay wakomenya ngari iria angay oria irenda tando rangay customer nwa aoke anjare ngari yake niiratukania main a oilo nwona na ve ongay anjirite ngasi yake nliratuka nia riera na may lau ogekora ano ya oilo ilatukania na may niyakuheujanja wa kumenya thana we iria iratukania riera na may nwona no ongiagire gwaka ano iratukania oilo na may ndongamenyire we iria iratukania riera na may. So uguo gwaka ngari. niirakuva umenyo wa- iria ingi. No ati uge umuthii mwaka mercedes. kana mwaka ngari niwathondeka ngari ta audi. Audi mwa miaka uguo alafu the next day. muthenya uyu urafuata muthenya uyu ungi urakora ati uraretwa ngari ta volkswagen. Witoraga nondu wa gwaka audi. nwamemya gwaka ki Volkswagen. Nondu machine ici. ikaragwa itigarite na kaundu kanini muno. Kaundu kau kanini ni gwaka iria ukamenya irio. ukathondeka ino ukamenya iria nwona. Aalafu wikoraga ringi niwakorana na challenge ya kwaga kindu. Tariu nwaurutaniangani tuge niwamirutania oil pump. Wamirutania oil pump. pump ino yakuvura oil- o niyo irafail aga. niyo itaratethagia ngari ino ikagiaga mathira. Riu ugiuka gucaria mvombo ino ya oil- o niuragia thina kumiona. Riu wikoraga challenge mathira mengi ni ati spare yaani indo icio gwaka ngari ringi niciagaga. Ringi ungekora. Ringi urakora uravivinyiririrka muno kamwila ukione, vee maundo mangi maukaga ta maindo ta icio ndoro uguo gwi kindu tuthondekaga ikagara withiri yaani ikagara kwa kavinda kanini no bado kaundu gaka nwa kagasoka riu challenge io ni ikara igiku thumbura muno kiongo tondu niuramenya customer ngari yake nwa ithukire kondo o kwothe nondu kanyamu karia kana murekiririe kana mura ka repair ringi kenda kagurwe kengi keru riu ugakora niurekara wina ivoru muno tondu any time customer waku no wigue akwira ngari ni ya thoka kundu fulani na itara work uria arenda riu uka rigwa niweka atia na ukorogwa wina customer ta asio vau mutwaranite nao vau uguo wega ugakora nginya niakinya vandu kulinganaa na uria ngari yake iramutwaka ukona ndari na witikio nawe ringi tondu niarakarire kulingana na uria uramwirite wa mwira <hesitation> before <hesitation> muthenya fulani ukinye. Ningukarwo ngureire kanyamo kau, rangay ugekora kuria ureciragia niyokwona ugakora gatikuo riu nwona kamwira wirite uria customer ati varia urotagia chuma aaah ati ninjagu na ringi ngari ani niyo aragitereire imarutare wira flani rongay ngari ino niyo aretereire mathia na family yake vando Fulani riu ugekora rangay customer ni agire umenyerereku thainay waka yaani ndaragwi. Tikia nondo akona taguo wanjia kwaria maondo matemama, nona ti kwenda Kwaku we vundi ni ati, kuria urathii kugara indo ici ndurasiona ringi maodno mengi ni ati customer kuria agwitagia kuringana na ngari iria eeh nayo koguo customer aya makoragwo na ngari siatene ta ngari ta daktan, volvo indo ta iciocia ngari ta isio itinekaga, muno, riu wikoraga kuma maunderstandi before yaani kamuira eeh <noise> thina uyo kwi customer makoragwo moi ngari ciao tariu ngari okaigua eeh ina kamasauti iraruta. No ti ithoku no niurakaiguara kwa mbali, ogokora fundi akanjira ndimucaragarie kando flani before mutenya usiowa kando gaka kuthoka ukinye, riuokaga customamaranda maguit na kumangay marona taguo oramathiororokia, okaraga Atari passioni wa wira uyu nwa orakare ringi nicustomer tando wira uyu uyu wira ni wakwa nie ndiwendte na thakame yaani wakwa ukurwe thakameri uthiaga kuthie oguo, riu niokaraga mangay ta mau ndauga noekoraga matira kohe moresi yaani kwenda wira osio muno uria muragiana na customer, ve kaondo kangay gakoragwa vo wagirirwo wikire customer ndokathiororokie customer we waigua akwira ngar niathoka na niaki ngaraji, mwakinya vau atay ogaka okamwiro uno yaka arenda akay na kina na kina na kina na ukarikania nake, ndagat ukimwira atay gika kina onga nwa togake kaondo flani mbeca icio cia araka mbeca icio cia araka nasio ito maga. Wikoraga nimwavitania na customer nandu wa kuvuthira njita ici cia guku nyuma uguo icikia kuthondeka. Mwire uvoro wa maana wimenye uguo na kwimenya kwaria uvoro wa ma uguo niguo wikoroga ana customer uyu na mutagikiri nie ngekora ninda menya mundu ungi na wingi through uyu. Noo ndingiagire gwikiria uyu wega gakuthie akithukagia ritwa riakwa. Kamundu karia ka navaria ugwo ngorovani niko kathukirie ngari. Ritwa ungwo niamenyekana ati weu naauthukie ngari uguo niguo wagaga we. Uguo niguo riu wanjagia mathiria ugekora nginya ndurenda wira uria uraruta nandu uria nathina maria uravitukira through customers. Customer mu- serve kulingana na uria agiriririe. Wegua akwira kindu kiu ndarakienda ngari ini ruta. thie mucarie kingi mwikire. ngari iyo yake yagire. Vai maundu mengi maukaga. mukavitania na customer nonda wa mbeca. Nie nanie nyendete wira ndiendete mbeca muno gukira wira wakwa. Ni nindikoraga nie ndiragiara na customer nandu the more uguo auka anjira ati ndari nambeca umunthi norucio hawaini agakorwo andumire. vau nivo njigogua ngoro yakwa yagire nondu ngoragua niindiramenya ana ruciuu ngaga wira. Bado ndiri ooh musarari, na bado customer nwa akwire nondowa watereri waku oguo wathondekire ngari na ugieterera ugaka nia kwangerera tanyamo igoro ogakwira thiekau anawe okanyunyaga soda, mmmh, nondo wa wega wakwa, vau nivo ngiagira passioni yaani wendi wa wira wakwa ngagua nyendete wira waka wega muno nendo guti muthenya uthiraga itari ndiragia kaondo koga nondwa wendi wa wira wakwa na kwendana na customer na kuiguana na customer, kando kariariugatomire njigue wega viu na wira uyo niguo vatia korutaga ni ati arimo makwa aria mathomithirie wira njira ira mandwarithirie mandwarire njira iria ndendaga, tandowira uyo nwa usemanie na mwalimu ona umate sukuru bado nduri uri wa menya gwaka ngari, ngari itiakagwa through mathomo ma mandiko maria othomete sukuru ngari yakagwa through wira uria wanaruta ino na iria na iria uguo naguo ukagaumete menya ugoka onytate oria ngari ciendaga oria thina flani wendago oria kothiaga. Kuapproach nginya customer. kuu ningi ucemanagia na customer mutheri. <hesitation> Ringi mwanaga cunstomer uyu ni mundu ati ena uvoti wa gwaka ngari yake. Vau nivo wonaga uguo ringi numa kindu muvukori okana hii uyu ukumatwara na njira ina avatie kulingana na ngari ino yake. Tuge kwi customer aukaga akuthiete ta kundu. ngarim yake yathukira varavarani. Avurathimu erwa vau ugwo ve fundi fulani. nguve number yake muko. mucemanie niguo agutethie. Vau nivo customer uyu vau nivo aukaga kunyitana na customer uria. Koguo ndukathuvau nivo vaukaga nikio uthondeke ntwa nigwo ukunyitanithua na customer. koguo wagitirwe uthondeke ritwa nikio varia vangiraikuthie akathoie akathondeka bado ritwa naku. Nwona. Riu customer ta guku uguo twikaraga ngirororini. Ringi niwikaraga ta thiku ta igiiri uguo utaimwonu wira. Ukang’ang’ana ukera Mwathani. Maundu mengi nangenagia muno cuirari uyu wakwa ni ati nginya mwi musii kana family yaku ndingiona mathina uguo mengi muno tondu nginya andu nimaragura ngari na kou musiiri ringi nimagea challenge ya kuthondeka ngari na matire na mbesa na tondu cui umwe wa ao niuramatethia kuthondeka ngari icio na makegua makenete muno tondu mai na engineer wa ngari tondu ngari i maundu mengi muno i part nginya cia wire uga kora family yetu twi ta engineer twu twothe kwina makanika ma mechanical problem riuwikoraga challenge ya musi gutikia kina mathumbura, ugakora maundu monthe mai sawa ugakora ngari ya mundu ni ya thuka ukamuthodekera injini kana gear kana indo different different ana nginya bearing cia magura ukamwikirira breki ugakora araigua ai comfortable muno. Namasema nia na arata mao kou njaa nimanjaragoria wera nondo wav aria ndamatethirie, riu okaga ringi ta, riu okaga ringi ta, ukiruta wira usemanagi na mondo urenda komenya wira uyu riu ni varia ndangatethia mondo niguo amenya wira niatia nimutwaraga na njira o aria nie ndanjirie nie ndanjirie nakando kiambere kwenda wira oyo na kaondo kangay nandaikaeanagia na ondo maraoruta, nikio menye kana nikio menye kana uguo ndirenda nangoteithoka. Nondo wira uyo ukiwaya uge niguo urenda na ngoroinaya yaku kana weukwou niuragua taguo wira morito tando ti wira morotho, ti wira morotho kwi vando wakinyaga ukangangana viu ukongana viu viu naogokora bado ndorandora itirathii riu niwekoraga ta challenge iria ndagweta vau kavereri ati nwawikore mororuta wira kiweu na customer ndarenda mondo ogay ongay avutie ngari vau nivo ukaranga nanginya onga saria. Vundi ungi uria ena umenyo wa wira uyu nike muurute wega. Ringi nukoraga indo ingi niindito muno. Nie kwi wira ndanagia. ndearitie nthieta kuseti i kirasi. Ngakora ni kirasi kiviu na nguthieta ni wiki. Riu ukoraga gear box ndungiminta vau wii wiki. Wikoraga ringi nurenda mundu wa gukunyika. Riu usikoraga ningi uravitukia maundu mengi muno nginya ukegua takwa urenda kumera wira. Riu vindi iyo ndetirwe gear box. nondu vana ngugaga gwaka ngari nyinhi vau nwavu ugiaga umenyo wa gwaka ingi. Ndavuthire kindu gitagwa mukanda. Mukanda nawoverera runguyari lori. Ngiwoverera rungu. Ndiovire ii raini igiriNgiova ya mbere mbere ngia ya jeri thutha. Ngiovara ngear yakua yothe raundi. Ndovorab raundi ngigirirangioverera propella. nikio ngear ivote gucaka thutha nondu kirasi gikoragwa ki varia uguo gatagati ka engine na gear box. Vau nivo kirosi gikoragwa. itagwa center plate. Anokorwo igitwe gatagati ka ngari ka macini icio cieri. gear na engine. Riu yovetwe round i. muthiururuko. Riu ngiovora bolticio cionthe weega. ngiciova weega. ngikuruka ngicoka ngigatha mikanda tria yakwa. Mikanda ino ndimioverera guku lorry ini ikavitukia kuria ugwo jeshini ikavitukia rungu rwa gear ngoverera mwena uria wingi. Mwena uria wa thutha otaguo. Riu the moment i varia ngurutira ngia yakwa. itikinya nthi. iku- hang i tguru ria kii wa mikanda tria. mikanda tria njoverere guku rungu. Tguswing ira vau iguru. Heh ngwino vau nira succeed i kaundu ngugeragiatiati nindirineka uguo. Indi iyo ndire owiki. ngiovora. ngikinyira kiraci ikiruta kionthe. ngikira kingi na ngiova. Riu gucioka vau nivo maunda makwa mathukire. varia varena mundu muriru ngima. wira uyu ti wira wa kwtiga na ng’aragu. Uyu urenda body yaku igekara ii fitness. Ati naauvote kunjovera kilo mirongo itandatu na itano nthi. naanguire chio miti inya. Riu varia uguo ngiamba. before. Ngicokagia n- gear yakwa. ngiamba ngira dereva una andikitwa ni mwene ngari. ngiamba ngira dereva atii twambe nu tukarume kindu. Tukithie tukima ngima weega. Ngiuka ngira dereva riu vatiri otherwise. Ava riu nitungikoma nawerungu. akinjira ii ningugeria nguteithie tondu vatiri otherwise. Vau nivo riu twathire na mbere twivete moyo. Iria nu kwa vindi muraria nginya ugakinya vandu ukona nitamakanika onake. Vau tukithie tukingira ngarini au rungu. akinyitira ngia ina ikorogwa na kilo magana matatu. Riu nikung’ang’ana nayo ni heavy eti evana ugwo rungu ndavewa iguru uguo akagatha mukwa. ndavea iguru uguo akagatha mukwa yaani twambatithia n- gear iyo kuma varia ikurukite. nginya varia yagirirwe ingire. nu method i ino itagwo claim i. Twamiga uguo ikiclaim tukimingiria. Riu tugiuka kumingiria. vau nivo riu vakinyaga nu vakareta thina nondu gear ino ati ya kinya varia va kwingira. itingiraga ati kwingira tu. nigiaga na vandu. Urang’ang’ana kidogo nonginya ungiminamia mwera umwe ugacoka ukinamia mwena uria wingi. nikio Karia varia uguo karia kangi thanagia gear na injini na ni kangamu kanini muno na moment ugikira nai ugu nigu gaguthokia gear kana karinge injini na injini na ikuthuka riu challenge iria I vau ni ati mundu uyu twinake ena vinnya wa kudethia aria nirende no ndoni na umenyo wa varia uguo wirari ta kanyamu kangi karege kwingira varia uguo maundu ni mathoka na tiga twasoka ziro undu ucio ungethokia ngari yothe nwanginya ngikana ni ritho muno ngithie kumigarura uguo ngasuthiriria na dagika ya mwisho ngai niwa ukire ya tongire vau vaa ngigua na kena ngianjia kumiuva round akinyithia nginya ngiumiva propeller riu angekurwa ndiari ne wendi wa wina uyu wakwa thina ni ta usio uthiesaga ukinira mwene asoka taon kana amire taoni uke na andu uvote guka na ngari umethondeke nu wiu niundu. Nikio ngugaga utari na passion hio ya kwenda wira na kuuruta niwikore na mathina muno mengi muno. niuvitukire mathina mengii muno, riu varia nwanginya ukorwe na wendi ngororeri niwona?, wakorwa ngari ya thoka kindu kina ana wakorwa tiwe urami thondeka ugakora ati riria utari wira niura cera cera kwi makanika acio angi wone uria marathondeka, ngajiriria kuthiururuka ngaragi ngionaga uria ngari irathondekwa, ugu niguo nambiririe na wendi wa kwenda kumenya, ngithie ngimenya na ngiona ni kawira ga kunyitithania suma ino na ino ikaruruma, kaundu kau nikangenirie muno na ngigua ndakenda na ngikora nindagia wendo thiini wa ngoro yakwa thini pio, na ngigua dawenda, vau nivo nakorire muciari ngimwela uria ndireda nake ni taka ambetererete akimbira njaria sukulu ngisaria cukulu na kumenya wire na uka urepresent kwi aria urenda mawimenye. Warepresent nikagukuva umenyo na ni ukuthie Rule one and two riu tanie nanderirie na grade test ngeka grade three na ngivi tuka mwalimu uria athomithagia akimbira ati io certificate iti vinya ngimuria atiri kwa arenda atia akimbira tubook kigerio kia grade two ngisoko ngeka grade two na ngivituke akimbira wee mathomo moma ma makanika matikwagirire ngimwira ni sawa vau nivo vaukire maundu mama ma exhibition aa kwonani kana kwi kindu ukaragwa nakio unga present na gikurwe kuga vau niko na presentire gakori kengi vau kavuthagira magnet na gakari na ngithie ngika present na kua Nakuru ooh sorry na kuo Nyahururu wendi na wega uria nau ngithondeka ngavana niakenire muno akindirira kigeriokia grade two na akilira na niwatevire igekio ithatu artisani grade one na craft one. Riu vau ngikora ndina certificate ya grade three, grade two, grade one, artisan na craft. Ndaumire cukuru na ndurathere miaka iri na ndaumire na certificate ithano cia wira uyu wakwa wa makanika. after riu ndathoma uguo niguo uroti wa kupresent kiria ndinakyo thiini wakwa kwi makampuni mama manene manene. Ngai nake nindamuroyaga muno atii ndethikire waraini uyu na <hesitation> varia nguthii nyone wira ukorwe wa kundthie, vau niro Ngai okire akinduta grogoni ngikora ndathii kampuni itagiwa van kapelo Kenya ngiruta nao wira kuma twenty twenty one nginya umuthi uyu. Riu challenge ciingi ndacokire gucemania nacio kampuni ti ngogoni. Ngorgoni kuria niwarutagira wira nginya kundu kwina ndoro ndui riu ndathire ngikora kampuni matiendaga maundu tamacio, mendaga gukee, cleangwikare gwikutheru, gutire ati kindu Fulani gieka atia acaa, vao uguo uria marenda, marenda urute wira with all yaani wina, gitagwo. Wendi ucio na proffession yaani umenyo mwiganiriru piu, ati uguo watigirwa ngari ina nuukuruta ngari iyo gutai na kororua ni mundu. Vau nivo mugukorwo nu mutwaranite na ngari yaku. guti mundu e vau na ukiuga umenye uria ugwika nayo lo nii challenge iria ndasemanirie nayo, tondu company indo iria maravuthira ni ta ciakwa yes, ni ciao ii mbele yakwa na kindu gitagwa rashet, supana ciakwa niraivuthira mechanically, yaani ndiravuthira vinya mwingi muno. Nathie varia uguo companire ngakora variaa twovaga gear tukiruta lorini na mikwa. andu maravuthira crane njeki. Vena njeki cia kunyita gear cia kuruta gear ngariini. ugiuka kuruta engine ngarini ugakora mena crane ya kuruta engine. kumiruta na gucokia. Riu vau ugikoraa ringi niwavuthia wira. Novau maravuthia wira. vau nivo varauka challengi ya nonginya ukorwe nakumenya kuvuthira machine icio ciao. Kaundu kengi nivakinyire vandu niona ndamenyerete mbesha cia wa muthenya ki muthenya wa muthenya nindaumagira na mbeca riu vakinya vandu <hesitation> wendi ucio na Date ciakinya ikumi na ithano ndiri na kindu andu marambira mbeterere mwisho wa mweli, iii maundu makwa makianjia kusenjia, ngirigwa natia riu ngweka vau nivo ndasokire ngiona mbesa iria nanyitaga daily nisio cia kinya vandu igakorwa nisio nyadikitie kimweli na nyingi gukira iria nanyitaga daily, niwona? vau nivo nonire ngianjia kunyita system ya kampuni tondu we varia gregon uria <hesitation> uramenya gwaka ngari kou tiguo the same iraakarwa kampuni niokoraga gregon kindu furani nimuruta ngarire mukacina na mwaki no wasoka varia kampuniri matirenda maundu ma kurepair marenda gwikira kindu kieru kuvuthira short cut njira icio cia thutha marenda ngari ikiuma kou ikauma i ngari njeru riu vau nganyita challenge tondu ndirari na umenyo ati stoo ciao mena indo isio njeru. riu ringi nindarutaga kindu ngarire ringi ni kithoku vandu va Nini. Hira naa thina muingay ngagika repair kidogo oguo ngacokia vau ndacokire ngecemania na challenge, tando mwena kamboni niasokire akirakara muno nundu wa repair ndarathondeka kando weniguikara kangay kier una ni varia uguondiramenyerete ugoka ngathondeka, varia ti kutondeka varia ni guikira kando kieru vau ngiamba ngigia thina muigay muno tando nindari zoerete, ngingangana ngingangana no ngibitukira maondoinay asio oguo ngioka ngiote omenyo ngairenya ngamenya riu raria uguo kamboninay nivo vakinyire ngingangana namo, ngingangana na komenyo, ngiuka menyete uguo, ngicoka riu varavara ndaigue igicema na ngienda wira wakwa viuviuviu, navaria riu macokire riria ndasokire ngima oria marenda torute wira ngicoka ngiruta wira uia mendaga vau nivo riu masokire tando ririmanyandikaga contrasti iria ndametirie makinjira nwa manjirie nione wira wakwa mieri itato vando vau retago vetting, makinivet ngimenya makimenya nani riu ndari na experience koguo riu na ndari witikio ati. Kiriamekume ningovota gukitondeka, na ninguvota kumenya uria gikwagira, <hesitation> uria ngugisokia ngarini na ngari niikwagaria koguo vatiari na mmh kaonalo gakaga kumaka atay ngavewa macedesi ati ngevewa ngari Fulani ata ngineka ati lay vau ndiamakaga vau ndari ndi mbere piu nindmenyaga vatiray thana warikia vau oguo tukiendelea namo navakinye vandu nundu wa kumenya wira uyu wakwa na kuwenda muno namanyambatirie cheo yakwa ndirengarate nda. Makanika ko ndararomirira makanika aria angay koguo nginya musara wakwa niwongerereka vau nivo ndaiguire ndakena na ndenda wira wakwa muno ngigua nginya ngoro yakwa yambira vau nivo nondokathengerera vau nondo maondo mathiaga oguo nav au navo ndugamaire vau navo turanganganira namo maondo ugakoraga novere mondo wira wira nomoremire we kuranyinya notuakire mwalimu niurateithia ariamana mataramenya mmh nginya goko njaa customer alenda atay ndigate nagoko nwa todealaga namo. Na ringi ugakora customer nondu wa kwendagwaku niaragweterera kuma ijumaa nginya wa mbele na wakairi ugakora nirio uramothondekera ngari na ringi na ringi ugakora varia watigite uguo niarakuvurira thimu uve mundo ungi umenyo ringi njwi vakuvi na ngari ni thukire ukavorirwa thimu ukerwa nina fundi wingi ava uguo mwarie nake umwele uria agweka ngarire ino yakwa riu ugakora nginya niuravuthirwa kuruta ugi kana umeny uria winoguo ugakora niu ra share na mangi na nira mara tetheka through umenyo waku maundu mangi ni ugakora ringi umenyo uria andu makumenyete niuratetheka muno tondu kwina irathi utagigwo ni andu angi ta wi vundi na njwi vundi wa uguo wi vundi mkubwa riu vau ukoraga niuratetheka ni maundu tondu varia arathie gwekara na andu ni arakora wi mundu wo vota muno tondu nigwirire wirari huyu wokwa niutethagia kurithia nguku ciakwa. Koguo ugekoraga riria murekara thii na wakulima, marona bado wi mundu wa vata muno nondu varia uguo niuramuthondekera ngari yake, varia uguo nomuratethania na urimi, varia uguo nomuratethania na maundu mengi muno na ikundi <noise> ugekoraga wi ikundi nyingi iragutethia muno. Tariu tusi ikundi ciiro cia makanika gikundi giki ugekora mwiso wa wiki uguo jumaa niuratuma gikundiini giki kindu ngiri igiri niwona mwiso wa mweri uguo makiuga nimathururukane uguo ugekora ooh mbeca iri koguo angikorwo tariu ugakora ugakora ndunamake mbeca ugekora varia mwiso wa mweri vena vandu urona mbeca kana vena vandu ungiuna mbeca na witeithore thinani uriku una winaguo. Ringi ugekora nginya kungiumira. kandu mucii ati kandu ta ga kaugonjwa uguo kana kandu Fulani naurote gutethia, niwona na gutethia tondu kiundu kia mbele varia njugire ni mugwira uyu niutumite menyane na andu mingi na andu andu mena mbeca nyingi andu engi mena mawira manene muno. Koguo ona ndingikorwo nditari mbeca varia varendekana na mbeca ati ve thimu ndingivura na no nginya ndangateithoka nondo wa kawairaina oyo wakwa kaondo kangay nay, noikaga; rangay mondoina mangay otarari wetereire tarau no wirana uguo niturutaga wira kuria oguo kambonina mukiruta oguo ogakira nikuri kumara kaondo ika ondo karia gakumara tarau ni mekanika lay problem no rangay tondo ndorenda aria inamwandikite mamenye kaondo karia gekaka, through experience irio ndinayo mawiranay ma makanika varia nda naruta na mathina ndanavatokira ngokora amnalina ovoti wa kuslve problem ano befoe akinyarateanene aito, tariu ta challangi ta vote kove mondo wira akithia korothara thrana flani ithokie bolt na wikor koria moraruta indo ici bolt ni ovisiria, na ovisi ano nanginya ongivatukara mkubwa na mkubwa na nginya angiendamenya oria bolt ano yaki yathoka, okora oyo okorete wira niakwanjia koingara thanainay wa kwanjia korio soria nakay atararuta na hiki arathokia indo.

Kuria ndirekora njikarite uguo ngiroreria akili ciakwa ni kundu kwega muno nondu wa uyu wakwa na kumbiga wega kimuvuka atii nirekora nginya nithire gucera ringi wira uyu wakwa niutumite nthii muno ringi ndikoraga nginya kuria uguo Mombasa nyigirira customer ngari ringi nindomagwa gutwara ngari kondu kunakogwo wira uyu wakwa niutumite njere wega muno na ukamenyanithia na kondu kwingi muno. Kindu kingi kiria kingenagiriaa wirari uyuu wakwa ni atii atii machine icii bado noirauma koguo noturathie tukithomaga guikarania na machine, gucithendeka oohuria ciroka ciumite koguo mathamo ma makanika matithiraga tondu wathii kuga uthondekaga Toyota, Hilux, Hilux niyumire <noise> two millennium, gugioka ingi, gugioka ingi na iraumira na maundu tofauti kaundu gataranene na karia kangi nikyo nirakwira mathomo ma ngari matithiraga koguo riria wamenya niurenda wira uyuu kuwanjia umenye utikathira na ugautiga ukiendelea tondu wira uyuu ninginya ukinye vandu ugie retirement ngwirire ni wira simple ni wira morotho muno. Kogua ni vakwa. ngegua nitwendete na ngoro yonthe. na undethetie muno. na ugatumia menyane na andu mengi muno. ngaruta maundu mengi mengi muno ma maisha makwa makandwara mbere na vevo vakinyanga ugacoka thutha. Twakuthie mbere tu. kwina challenge cikwo. Kwivana wikoraga niwe watumika kunina mathina mamundu fulani no koguo nwautethie bado mundu umucarie age na age na ungwe athie kuu na athire na mbeca ciaku naumwage. Nwora koguo kwi varia uthiaga mbere no vania wagirirwe gukorwo na umenyo ni varia wagirirwe gukorwo na kimjokia thutha riu koguo nigwikara nawona. Vau niro ngenagira muno uraikara uratuma nginya umenyane na andu maingi kabila nyingi nyingi nyongi. Vau nivo ugiaga uugi wa guikararia nao. Vau nivo ngenagira. Nii maunduini makwa ngoragwa ni sawa nangwagenda na ngera Jehova aniige uguo tu amendete gwikara wouguo ngenete na maundu makwa magire.